In prattica cominsa à lavâte e moen con tanta ægua cada chi nettezza e amorbidisce e unze, coscì che son ciù façili da taggiâ. Sciughite ben e moen ò i pê e se ti fæ uso de tesoie, disinfettale con arcòl. Ghe veu un pö de tempo pe imparâ sensa fâse do mâ.